Omakumagidho. ohatu pewa omakumagidho kaantu ya yoolokathana. otashi vulika ekumagidho talizi ku kuume kandje. talizi nando okomukuluntu gwandje nenge pamwe talizi ngaa komushiinda gontumba ngono e wete kutya ae pamwe omuntu nguno okuli muukwatya tau pumbwa omakumagidho. Ethimbo limwe nditye ondi onda teka nando omukumo kutya ae ngame moskola kandina we kutya otandi etamo shike. nandi ethe ashike. kutya onda ka kala ndili megumbo. tandi li iimbombo yandje. ashike opena ngaa omuntu gumwe ta vulu oku ku adha eteku pula kutya oh mukwetu ano ouli ngaa ngawo nawa? Ngaashi ngame nee onda kala ndina onda kala nda teka omukumo kutya ano ngame pamwe ngele sho nda mana oskola yandje ngeyi. ondina we ngaa omuntu taka futilandje? Okwali nda teka omukumo shili. Ngaashi nee nda kala oomvula pevi dhili mbali ndishi. kuume kandje gumwe okwa thikama eta lombwelendje tati. okwa pandje ekumagidho ihaandi li dhimbwa. ta lombwele ta pendje tati ongaashi ashike ominwe dhoye dhaaha thike pamwe. tuna ominwe dhimwe ominene kudhikwawo nominwe dhimwe omishona kudhikwawo. aantu katu thike pamwe. Atuhe shili otatu ka adheni otatu ka adheni kethikilo kesindano kutya owuna oku kala omuntu omuntu gontumba monkalamwenyo. ashike ino tega wuye ponkatu mpono ngaashi alina na kayoso ya nukilapo. molwaashoka alina na kayoso mpa ya za. meme na tate gwawo ohaya longo. oyena iimaliwa. oya vula oku futila aanona yawo mbono mbala mbala sho ashike ka mana oskola. Okwa lombwelendje nee tati ino teka omukumo. aluhe kala to kambadhala. omashongo ngele tageya monkalamwenyo nage ku nkondopaleke. omashongo geku nkondopaleke. Ndishi ohatu ningine ashike shampa omuntu nda ningwa okanima okashona ngame oh aee ngaye mbela oh aee kandishishi ngele otandi vulu kaa. ondi ninge ngiini ano. ano nandiikuhe momwenyo? Ahawee omakumagidho omawanawa oongoka tagati nando ou kale wuli muupyakadhi wu thike peni. kambadhala oku konga ekwatho oshoka aantu katu thike pamwe. sho kehe shimwe otashiya. notashiya nethimbo lyasho lyoopala. Ekumagidho ndyoka kandina esiku ndi li dhimwe monkalamwenyo yandje molwaashoka ootandi dhimbulukwa kwali handi kala tandi landitha Omapungu. Ethimbo limwe aantu otaya ku ula mee kamapungu. shike shike. owu wete ngame omuntu gomwenyo nangame. Ethimbo limwe otandi uvu nayi shili ashike shampa ashike wa ipula ko kekumagidho ndiya takuti kehe shimwe otashiya. ashike otashi ya nethimbo lyasho lyoopala. Aluhe ondina oku kala ndina omukumo kutya ae nandi landitha omapungu gandje. tandi monomo oodola dhandje omilongo mbali etandi landa uuthewa wandje. etandi landa uukwashikependjewo wandje. etandi kala inaandi ikwatelela momuntu kutya onda tegelela ashike oku pewa shike kulye. Ekumagidho ndyoka olya kala nee lina ndje sigo ethimbo ndyoka ngame nda kala tandi kambadhala. Te kongo oskola yandje. ngaashi nda mono oskola yandje ngino. otandi wilikwa ngaa ketumbo ndiya nda kumagidhwa ku kuuume kandje tati ino teka omukum. omaudhigu goye nage ku nkondopaleke. Onkene sho nda kala tandi tsakaneke omaudhigu gamwe oge vulendje. gamwe ondiga vule ngame otandi ga ningi nawa ngame mwene. gamwe otandi ka konga ekwatho mpeya naampeya. gamwe ote lala te lili omagodhi gogene gene molwaashoka onduuvite nayi. Ohandi ipula aluhe ekumagidho ndyoka nda pewa kutya shandje oshina ashike oku keya nethimbo lyasho lyoopala.